الرياظات اللي تتطلب قوة بدنية أحس رفع الأثقال مرة متعب، كرة القدم، كمال الأجسام، تحتاج قوة عظلية كبيرة، رياظات تتطلب قوة بدنية أقل تشمل المشي، واليوجا وركوب الدراجات على مستوى منخفظ، تركز على المرونة، والقدرة على التحمل.